Ngom karena ge soka toko marehe bolo ngaramoi marehe gena ngom so gure es toma kalabox madoya la ena jira ua, bolo ngone soka toma kolobox madoya es ua ge ena ham.